Ta karna besak ia ita sanga hai sone ita tabisa pake londiak so'on, Ita bisa teulo uma hedis a karna nai uma hedis ndia hatoli bauk a hai kanu adok kanu dokter kanu perawat ala bisa ala obati Ita no malole ala fe Ita segala yang Ita nau Ita harus teu lo umahedis Ita haen pake cara makhluk bain.